<hesitation> ìzrigbo, yá bèe bleèmì ni ányi íìnnɛ lɔ ɔmi wè fe ányi ɖìigbo cee màa ba kpalí ni gàánà kìni lɔ ɛɖí ɔmi fè ányi màa komlàówo ámi Gàánà íì ɖe ze ɔmi kínì lɔ kòtè ɔmi wè te ínè ze tèe ɔkle baba le wèe.